Bueno, kití nuu kaka´ayo jí ku joa tíñuu yua <hesitation> ku jaa jinoa ja kua, ja sada xaó te nu kar keor jo ja sora títton chí sendeí sada te jo kwo ín mayu ní also sada pasor in naní algo kuu xí kúntí kíntiun yua ku kítí jaa io ja kua señal kitíuun.